أفضل إنه أكون الشخص الأكثر ذكاءًا، و ترى إذا كنت ذكية وقتها بعرف كيف أكون مشهورة، لكن تخيل مثلاً أكون مشهورة وغبية، مثلاً عندي كذا غباء اجتماعي، غباء مدري إيش، بشو؟ بإيش رح أكون مشهورة؟ ترى المشهورين مو كلهم مشهورين بشغلات حلوة، في شخص مشهور بالغباء عادي <laughs> أفضل الذكاء.